Tsy ara-dalàna mihintsiny zany ny fanovana ny fihetse-pon'olombelo amin'ny alalan'ny zava-mahadomelo. Satria io da mety hiteraky loza ara-pahasalama sy ara-toetsay. Kanefa na eo ary izany da ahita fanafody ara-pitsaboa avao koa. Misy zany ny dokotera sasany mampiasa zava-mahadomelo mba ahafahany mitsabo ohatsy ny areti-tsay amin'ny alalan'ny zava-mahadomelo.